Izy kà kolontsain̈in-drô <hesitation> Etazonia àby io ndreky irô zen̈y mar- malaza amy fisôtokan min'ny fandihan̈ana araikiaraiky zen̈y. Irô zen̈y tia mitôkantôkan̈a. Koa fa man̈ano raha zen̈y tian-drô zen̈y tsiaraikiaraiky samy man̈ano nin̈any, samy man̈ano fiain̈ananany, samy man̈ano revinany zen̈y. Aviô fahafahan̈a ndreky fitovizan̈a zen̈y anisany kolontsain̈in-drô. Maro karazan̈a koa zen̈y kolontsain̈in-drô. Aviô efa an̈atiny kolontsain̈in-drô fekiny zen̈y <hesitation> fiain̈ana andavanandra zen̈y man̈ano ritima malakilaky. Karà zen̈y.